जब भी आऊ आपणे लड़कोटी गाड़ी सिकदा तब बडे मजेदार मजेदार होन्दा। तब आऊ सबसे पहले लड़कोटे की सुरक्षा करदा एक एसी सुरक्षा स्थान ह्रिदा जेके आऊन सिकाई सकता। तब आऊन बुनियादी बातें सिखन्दा तिस्क की कोसो चलो। तब धीरे धीरे आगे बढ़ना सिखन्दा बैलेंस बढ़ना सिखन्दा।